انا بكوني عميل سري كيفاش راح نتسلل لهاد المنظمة نبدا من التحت ونطلع نبدى بالشوفير والعساس وبال- وبالعباد الصغار وطلع حتى للمدير الكبير كامل ونصاحبو نط- بش نقدر نطيح بالمنظمة